الضوضاء اللي تصعّب علي النوم تشمل الأصوات المتكررة والمزعجة مثل نباح الجلاب المستمر، صياح الأطفال، أو الصوت العالي لعقارب الساعات. هالأصوات تكون مزعجة لأنها تستمر لفترة طويلة وتقطع التركيز والاسترخاء. بعض الناس بعد يتضايقون من أصوات السيارات أو الموسيقى العالية في الليل.